آئرننگ بورڈ دا مقصد۔ پہلا، کپڑیاں نوں پریس کرنے لئی ہموار سطح دینا۔ آئرننگ بورڈ تے نرم تے صاف سطح ہندی ہے۔ جس نال کپڑیاں آسانی نال پریس ہو جان دے ہیں۔ دوسرا، کپڑیاں دیاں سلوٹاں دا دور کرنا۔ پریس کردیاں، کپڑیاں چنگی طرح کھل کے سیدھے ہو جاندے ہیں۔ تیسرا، پریس کرنے ویلے سہولت دینا۔ اس دی اونچائی، قد، بندے دے قد مطابق سیٹ ہو جاندی ہے۔ جس نال جھکنے دی لوڑ نہیں پہن دی۔ چوتھا، سُرَکھیا، آئرننگ بورڈ وچ ہیٹ رِزیسٹنٹ کور ہوندا ہے۔ جو درجہ حرارت برداشت کر لیندا ہے۔ تے، کپڑیاں توں انگاں ساڑن توں بچاؤندا ہے۔